हैकिंग करत समय अपन साथ कुछ खाये। पिये के समान संग पिये के समान रखना पढ़ी। एक थरमस रखना पढ़ी जो कि गरम पानी पिलाही। एक लकड़ी रखूं जो पहाड़ चढ़त समय काम आहि। आग जलाय बर लाइटर ओर ओकर साथ गरम कपड़ा रखूं।